﻿إذا خيروني بين أنه يكون عندي شاف <hesitation> خاص ولا سواق خاص، أنا أكيد نخيّر يكون عندي سواق خاص. لان <hesitation> ما نبغيش ل-نسوق اللوتو، و <hesitation> اللونكومبرومون و الحس نتاع <hesitation> المدينة برا ما-مانحملهاش. تأثر على نفسيتي فمين يكون عندي سواق ن-نركب في اللوتو بصح نكون هانية مانكونش مستريسية من اللونكومبرومون.